Te kuni na ti yeu tini waci aka ga namɛ ibepo atwa i mutu asho ushi ehie butu gumnabo huwo uwna, ama tuba bi erishi bohuwa a hansa a iyi tusoso butu gurnua kaa yo kuno ta na aka na ehi meci bu ya nunga jitana be genji nyizo, a hansa ana go lushigo no ofulo kishi mi na amɛ agwagwama, na agwatana dure uwema hm ma pana shaura shɛ ahansa na shi ta soci tu rai uwe ma iyi elele na butu gumna zha nda ni ntizo gabu she ba yaga tu soci ma iyi elele abu yaje na hausa, ihen iyi ga madena nga ma nda na izha ye tomo ye zhe yotu mo me ma go hie biyiho na abuwoso umono ako a hiba nubwa ohowoto na ete oho a hube nubwa, ushaura ufugwo namba nashɛ ma biyitewo busheshɛ bamapa u tugwo ine ne du go boshinono i bwe ije so ndume gana ga ime babu his gana ata ba mie bu ngwatana nje ijime ata be hie bu agwatane nje, ijime cemina oeri butu bark shaga bapama bu ine haa zimi dhaga baoama bu ine haa zimi shiba fu lugo in gwan ata be peni ehanrsa go ho tiyashɛ a ga duma dumua gata na aka gemba ufuna kana ti nge meke heni iyi ufuno tinda nu hwana fugulo ye temi shi na aja na bu suyanɛ be peni ahansa gabe eriba ralɛ shiusa lashi nu takada tijilo. Be peni uwa unabare wa ataula ne iti genete tinini nir tehate ti hijilo, ba maje tusicino ta atwa haa ye tameshi uwene va zasa tu sohi bene tu sohino ta twanaye’ tememi uwane ya yaje etusoki, ba banatu solino tu fulo ni yine go molokono cini shi uwe ecilo ata ibe ge shepi a hansa ata ge shepi ndumua nata nge shini muna hansa ni nge lumi tunda namuba, ine iyi ike izhiya tumo no mati nana ityi itumobo he shure mu shaura bishi mi na agwagwama mpeni, uwene yahse we ma iyine pawtu luwaye go to nga zha manda tu bushi kono du atwamua opushi ko ie gobu banje me hia gana agwantana njɛ ibta, uwe ecilo ata butu gumua delena nami bushe ba iya ga tusohi tu rai ga shɛ yipu ebishirie eshe ko na aka cala na aka ngushɛ na kama hwaye uduniya ga tu tulo akapanace ga two ena tu name na aba iyi lele njɛ ubulo sha bonoma bishe a kuba la igume la ma butubweyi yaje umono oko no bu biyi kweo Eyikwu yaje zahu aba etweyi ya zahi aba bu ibe la chie ofwo na etweyi nama ma umnamna, gana elele ta biyukwoje yahse maa atwa na she maa butu bulayi hie bhure hwaye nu muamu bi zha shi be mnji muamua bwa ba name, iyi elele etweyi nje nu muamua gana ya suve ta ama alapomoshe ga atu name yaba hwaye ni yi tusosono etini yanda ya du ma oko tusaci tuna aba nga yajɛ yebe tula asha biyikwo mopo ighe kle ko ehie ige ndumua at yajɛ a tubula ru soci ta a ta uwecilo ata butu gumna dele sheba yaga tusoci ma gana tepeni a hausa, nge le hau du ushaura ata nge imni ugindu tu nda ni be yo zhigo timbi yono tu ibe du ama para ahansa yama butu gumua elele, te bute munjɛ o to bugo mbo tabulashe ugborotu ta buta shɛ yentisemberi, abushe butu na abu zuba tusoci asha gara tempeni shaura asha kuni du ahapalu ti shapa, a yaga ti sowno raibu